په پخلنځي کی مختلف ډولونه وسایل موجود یی چی هر یو یی په خپل ځاي استفاده کیږی خو د یو څو نومونه په لاندي ډول دي لکه مکرویو، جوسر، دیګونه، غابونه، او نور د اشپزي توکي اوهمدا رنګه ځیني مسلي .نو دغه شیان يه اشپزخانه کي معمولا موجود وی، چی استفاده تری کیږی.